Kajicha kajicha nuutí jena’ati te kantukutí nu naun nteyu luli ntee kantaa nuun xi nu kayee suchi luli kayee staa ka kooyo staa lulii kanastutu kítí lulian kuan koyoti jii, kachuva’ate te cayete jena’atí yua kuu jaa sa’a kítí luliun jena’ate, yua kuutu jaa sa’a kítí luliun jaa kuu choko luli kaa ka’aturi jii kílíun, kítí luliun chii mani nu nukaantukuti nteno kantaa taka nteyu luli, ntaka nuu kaa vi, jicha xii naun vichi luli suni, vasa mismo ta’a luli matí nu ni ji’i ta’atíun te kaatañaatí kuankoyotí yua kaa kuutu nteyu lulití koyeetí jena’atí.